எண் என நினைக்கும் போது எனக்கு முதலில் ஒவ்வொரு. பங்கையும் விரிவான சிறந்ததாக வைக்கும் எண்ணம். மனதில் வருகிறது என்பது பல வகையில் முழுமையான. எண்ணாக பார்க்கப்படுகிறது இது முற்றுப்புள்ளி. இறுதி அல்லது அடையாளம் என நினைக்கலாம் பெரும்பாலும் எண். ஒன்பதாவது நிலையாக குறிக்கப்படுகிறது ஆனால் இது தனிப்பட்ட. மக்களின் எண்ணங்களை மிகவும் அழுத்தமான. அல்லது முழுமையாக நிலைத்திருப்பதாகவும் உணர்த்துகிறது. இதோ ஆண்டுகள் என்கின்ற போது. எந்தவொரு தொடக்கமும் முடிவுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. அவற்றின் வழியே அந்த ஆறு ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி அல்லது. சாதனைகள் என அழிக்கப்படும் அப்போ உயிர்கள் என்ற. குறிப்பு பற்றி நீங்கள் கேட்டால் அது பூதத்தன்மை அல்லது. எளிதில் ஆற்றல் பெறும் வாழ்க்கை போன்ற விரிவாக தெளிவுபடுத்தும். குறிப்பாக என்பது தனக்கே உறுதிப்படுத்தலுடன் நிறைந்தது.